Ma olõ iks, ma pelgä, pigemb hummoguinemine, kuigi õdagu saa ka pall'o asju tetäq, aga hummogu om kuiki rohkõmb jõudu erinevit asjo tetäq, esiki ku <hesitation> õdagu tulõ pall'o mõttit.